شخصي چلند د انسان د روزنې، عادتونو، اخلاقو او عملونو ټولګه ده او د انسان شخصیت، فکر او احساسات څرګندوي. ښه شخصي چلند په دې مانا ده، چي انسان له نورو سره په درناوي، صداقت، مهربانۍ چلند وکړي. دا چلند نه یوازې د فرد شخصي ارزښت لوړوي، بلکې د ټولنې په جوړښت او پرمختګ کې هم د هغه رول لوړوي.